Tukuk cha aame supuhi yakang'et ko tukuk che- che- che chaang ochei, peen yaa atinye rapishek ana ko ya matinye, ko ya atinye rapishek, ko muuch kokakaal smokii, kaal kaal mayaya akaal akaal akaal makatya, ya kaal makatya, anyapele makatyandani atil ayoo mayaik korur komye, atilchi akapeel, sikosikchi ande katikati akapeel, sikosikchi keaam, kokeny, ko anyapeel smokii ande mwaita orit sokoo sokoo, ko- ko- koruur eng mwaita urit acheru keaam, kokeny komuch apeel mandasi, apeel apeel mandasi eng mwaita, achop akapel, akasuu, ak keam, kokeny imuch aal aal fiasiik che anyiny anyaton anawaiy, ak atil atil ii, akayoo, ko ngi iyo fiasiik chu kwa nyiny ochei, ko ya karuryo, anyande fiasiik chu anya anya anyande fiasiik chu kouryo kidogo ak iamnde chaik, kwanyiny ochei, kokeny komuch keyoo cheko cheko ii iyoi ipiikee nyoiyoo cheko ak ilu supui. Ipiyonyi kapisa ngot ki kailu cheko, iamte kimyet, ya maitinye rapishek kapsa, iamte kimyee nekakang'etu nekokaiam chioni nekokaiam koka komairu iamte iamte iamte chechu, kokeny, komuch ii ii ii ioo pandek, pandek ya karuryo pandek iooii pandek koruryo kapisa ko- ko inyoitil inyoi inyoii iiste iiste makatet nepa parak kong'etu kong'etu nepa oriit nekitin iioo koruryo iamte chaik kwanyiny ochei tukuchu, ko peen supui kopeen ng'a tinye rapishek anan komatinye aame tukuk cha kanyoru.